हैने <noise> तुइ याजु कालु कतौ एस्नुक इचिका कस्नुक एन्हार मुह कर्ले याज काल । हुन्देनवा हुन्देनवा त डौले डौले हलहु देखइ । हुन्देनवसे त तुइ याज काल इचिची <noise> एन्हार मुह कर्ले । <noise> हुन्देनवा त पुऐ तोर मुहवमा जखना फेरी चमक हासी खुस्सी डौलसे सब जनक भात खैले कि हैने डौले बणहै कि हैने पुछै हलही । याज कालु त तोर मुहवमा एस्नुक एन्हार देखार । हैने कथी बात तोर भेल सुनाउनत हमरहुके जसने तोर समस्या हतै परल हमरा समस्याक सामाधान निकणावे सकबाहु कि । अ ओकर लागी किहो सहयोग करे सकबाहु कि । एस्करे एस्करे रहताइ एस्करे रहले त देखै सैतानक काम मनवमा एस्करे रहबाही बहुत बात खेलेतइ । बहुत बात खेलाईकी माहा याको याको कोइसन प्रसन्न उठले उठले जेतै । जब याको बहुत प्रश्न उठल उठले जेतौ तोर त तुइ हसे एपनही नाही सकबाही सब प्रश्न उत्तर देवे । कहन कथी बात तोहार तुइ एस्नक बणही एन्हार मुह कर्ले जखना फेरी । <noise> हमराके सुनोइहे हमरहु देबहु तोर लागी ओथिया <noise> सहयोग करिकी ।